Aay good to learn education, because if you learn education you will never suffer on the line of anything and when you learn education you go anywhere people will respect you.